دوه زره یوویشتم کال زما لپاره یو ډیر ښه او د برکته ډک کال و. دا کال زما لپاره د ودې، تجربو او برکتونو یو مهم پړاو و. ما داسې تجربې او زده‌کړې ترلاسه کړې چې پخوا مې نه درلودې او الحمد لله، دا کال د سختیو تر څنګ له خیر او برکت څخه هم خالي نه و زه شکر وباسم